मेते यन लगद कि युवाओं और वयस्कूं ते विश्वविद्यालय मां जाण भौत जरूरी चि। किले कि तौ जेते सि अपणि उच्च शिक्षा हासिल करि सकदन। और तेका बाद क्य व्हंद कि सि अपणा एथर, ज्वो भी तूंकु करियर चि, ज्वो भी सि रोजगार चाणा छिन, स्वो तूंते मिलि सकद। अगर सि उच्च शिक्षा हासिल कर द्यों। तो युवाओं और वयस्कों ते नि र्वोकण चेंद कभि भी कॉलेज या विश्वविद्यालय जाण से।